Kareeji wuluki kam e ɗi ɗon ɗuuɗɗi, ammaa min kam mi wawataa mi limta goɗɗi feere, gam mi meeɗa naftirki ko gootel.